I kun maagi na gafa mi na kəma karak gu ka ki kafa laduwa bai, gaf laduwa pədək- pədək na tla nin na daureu mamau ja dlam na magita pədək ja dlam na magita na akshi nin da sunu sai na ramik shi akshi nda dlam sapərə jayi na ja i church, ja dəu da church nin go ri mi jaya gafu tun ja nawa bi ja na mamau dək tiye a kəmu karak bee waara wara bee mi ja na atu kawai ja mbasu fatawanke inde nin me wara na ciktu gərin sai nin me wara na ciktu gərin sai ndan da rama ciktu gəri dagai, bee mi waara dawu ke nan i yu na kəmu karak laduwa.